Paty ny edy famboariko edy ai za magnamboàtra paty za mahay o, <hesitation> azo le paty zany, afanaigny rano, asiagna sira asiagna menaka hely mba tsy hampiraikidraikitry le paty avy ake kaofa mandevy paty avarigny avy akeo <hesitation> atao am'sivagna zany alagna le ranony de miandry izy maignimaigny regny za vao aharo le raha tiàna aharo azy na aharonà saosisaosin-draha tianà anaovagna azy igny.